X̱iꞌk nak bela iloꞌbná lën yu gunndoná lën yu zënná goꞌb yor yu chop lo klas goꞌb yu goꞌb gom yu goꞌb zin yu bos or ba kë telearaña kë nap kon goꞌb ilitma gunu iloꞌb lën yu gak lën yu olox uloꞌb lën yu dzekna uyak mbila lo goꞌb dzekna uyët ic̲h̲ë chen manu ic̲h̲ë tsula gunu lo basur geꞌk. <noise>